غابة الصنوْبر حد الآثار القديمة في مناخ متوسّط أوروبّي على مُستوى سطْح البحر مع من سواحل أنطاكيا. تتراوح درجات الحرارة المتوسْطة بين سبع طاعش وعشرين درجة مِئويّة، ومتوسّط درجات الحرارة بالشِّتا ما بين السّبعة والعشرة درجة مِئويّة، وبيبلُغ متوسّط درجة الحرارة بالصّيف ما بين ستّ وعشرين وتسعة وعشرين درجة مِئويّة. بيبلُغ متوسّط هطول الأمطار ما بين ستميه وألف وميتين مِلِّ مِتِر كل شِتا، ما بتشتّي بالصّيف تقريباً بس بينزل كميّات مطر كتير كبيرة بالشّتا، بيعتمد كميّة هطول الأمطار بالشّتا على التضاريس المنطقة متل الخُلْجان المُغلقة من الهوا متل أنطاليا عِندا كميّة مطر أضعاف من المناطق المحميّة من العواصف متل مرسين.